Langue maro fa tsy de e- vitsivitsy fao ndraiky ny haiko: francais, malagasy, anglais, alleman, <hesitation> espagnol, russe russe russe russe; avy eo am'zay ino koa, chinois, japonais, coréen, italien.